Ñy fomba moramora fanorata ñy sevé lafa teña ro mila asa: -Avory nteña ñy taratasy iabiaby ilà nteña aminy sevé zay, ñy mombamomba nteña zay, teña hangatak'as'eñy, fahaiza anaña nteña, tsotra, mazava soa ary manaitaitsy ñ'olo hampiasà anteña.